ഉഞഝി ലികാപന ടാപനു എംചസരിപാഡിസാവുന പണ്ഡാ। ഫര്ഷടഗു ടാപഗു നിരു പൂരെയകെനു ഉന്താഓഡു। പണ്ഡാ, ഓല്ടുനു ആഫ്മല്പഡു। ബകാ ടാപദാ പരരതദ ഭാഗലനി സകരുഡരഇവരരിജാണടാ സപാനാരി ഉപയഓഗിസാദി ദിപപദഁ। നലിദാ വാശരി ഹാളാതനാംദ ഹൂഓഡം। ഹാളാതിദദനാ കഊസതനി ജഓഡിസാഓഡം। ഉകാ ടാപദാ ദിതദനാ ബാഗലനം കംഡാ ജഓഡിസാഓഡം। ഉംദംപഊരാ ആയി ഉകാ ടാപഗു നിരദപഊരായകിനം ഈനഹാ � ലികി സരി പഓതനാ ഇജാംതി പരികിഷിസാഓഡം।